ايوه ياباشا أنا وصلت لا لا متقلقش السماعة السرية المدفونة في ودني هت ـ هتخلي محدش يقدر يكشفني ابدا هقولك حاضر أـ أنا شايف ـ أنا شايف هنجر كله أسلحه وشايف ناس لابسه أسود كده في أسود يظهر إن هما دول العصابة لا لا متقلقش يا فندم أنا مش هتلجلج وهنفذ التعليمات أنا متنكر في ومحدش هيعرفني.